Na kuiegia töa lume latu te ron negilia <hesitation> kannou. Lie na kui taleia luma balie ron sösoho gi latu, a ke wiken nama alie na soho gi latu, lie bus ba neg nonei nois eni. Lie ma ngile gien, ema hala nane taka ta niga tara lia na tara pamili. Keni e butu herena katsin butu herena isu iahana komuniti. Alie pe ta töa ta poata lia go <hesitation> kaia tara hagum tara man komuniti bate ranga nega keni, re mas sakera ta maroro tegi mar katoba meio marken nois eni, ma niga neie iahana han te kahobotona katuun hoboto so nonei puku lasia tsi stori te ngilin hala negulia tara pasin turu nois tema ron ngile gilia lie hete iegu lia, u nois turu laip tar, nigan töana.